gummi dansa dargenno innum jirtii? Katika dunnia arra yaani innama dansa ak olme dansa bult hinjirtii maan ennan duran <hesitation> inaman <hesitation> sheria man yeden mila fan da amtan sheria millaa baya lakisen innaman dunia arra fan daa, dub ammotu duran hinjirtii atam jirti ennan innaman <hesitation> maisha dinia olle bullaa hata amtannen bare dibbi womaisha <hesitation> dinnia oleni bullen arrinen atam <hesitation> yaani worr dansa worr qajella dansa hindargenne maana nam won dinia midas yaani nam maisha mtume olle bull, waatin maisha mtumea olte bultinnen lazima yaani community dansa dargetta.